Nga 'ngo rasun man ruhua toko' aránj sun' si huin 'ngo rasun mán ni nne 'ngo ko'o, nne ko'o a'bi' hia'aj nne ko'o ruhua kara' xo' 'ngo rasun nga ro' 'ngo si ka'nin' ruhua, nne ko'o hio'ó aránj sun' ta bin xo' asij toj ni ta ba si-ko'o, nne nne 'ngo hio ngaj 'ngo to, nne chruj, nne 'ngo siuu, kiri'ñun' 'ngo rasun xo' ruhuo' ni nikin' 'ngo rutaj, sisi bin ro' koro' nga nitaj 'ngo koro' toj 'ngo nihiaj ko' toj 'ngo hia'aj niñanj to nga ni nikin' 'ngo ruda' ta ni si ni'ñanj riñun' bin taran' si man ruhua toko' ni man 'ngo kwichara, ni nikin 'ngo chrukua'a tiki' ruhua si-ru' ruhua si-ollo' ta bi si 'hio', ni nne taj kwichara nakaj ni taj kwichara kaka' 'hio' ni ta bin si aráj sun', ni ngaj 'ngo be' ni nne' ni ta bin si-rasun' man ruhua be' 'hio', sani nga 'ngo nej ngwii man hiaj ni sé ta 'hiaj ninj si hiaj ni nne ninj silla, sani nga 'ngo ngwi achij ni nne nej bbé ni nne nej yi'nín ta'an nej aráj sun nej, ta taj taran' 'ngo nej rasun man ruhua be' ta, nga 'ngo si-ko'o nej nga 'ngo nga 'ngo si-siuu nej nga tiruj nej nga to chra nej ta bin si 'hiaj nnej.